معاشی حالات جے بہتر کریا ہاروں سوٹھا راستا زے ہوئیں کراچی میں، میں زویوسوں کراچی میں ڈاہ سال گزاریا سے کہ کمپنی نے اندر ٹھیکیدار ہتو لیبر کانٹریکٹر ہتو ڈاہ سال گھومیو رہیو سواں نی تعداد میں میں ایناں روزگار تھیں لگایا۔ ہیکے ہیکے گھر میں چار چار مانڑاں ناں روزگار تھیں لگایا تو ایئاں نو ستر ہزار اسی ہزار لاکھ روپیا مہینڑے اندر زڑتا تو اینا معاشی حالات بہتر تھئی گیا۔